fridge ni koboh pewnowo nyamdu gado naftira beh magha, go'oni a wawan a resa nyamdu ma ha der vonnata to har konni gha gha do mari yite gha feunam nyamdu mai nyamdu mai vonnata so a wawan a siga nyamdu mai ha der boh nymadu jeh a wa a wawata a nyama dhum a ha guldhum a yidi dhum bana peudhum bana ndiyam ko juice fridge mai ghafo feuna nyamdu mai ko kuma njaram mai sai a heba a yara koboh ado siga hunde hader jeh vonnata, bana magani bana kosel bana nymadu bana hunde yarugo